راک موسیقي ما ته ځواک، جذبه، او ازادۍ رايادوي. دا یو ډول موسیقي ده چې د ټکان لرونکي ګیټار رېفونو، غښتلي ډرمونو، او قوي آوازونو له لارې احساسات په ډاګه کوي. کله چې راک واورم، نو د انرژۍ، مبارزې، او زړورتیا احساس رامنځته کېږي.